won qurtumiaf hi itein biness bissan kas gal, biness ak nyaachati, ropia, wokkalaa, kochaa, biness birit bisan kas galay, ropinen bisanum kas jirt.